Takarara yaiporu vaera yaja yave iru tëta mbuevakoti yave tenondeko yaikua kavita ketiko yajata "eh" mbaenunga takararako yaipita anivaera iruva mombiri kotiai yandereraja tenonde yaikua kavita ketiko ojo takarara jokoti yavaera